Atuchi xunga, xunga xuchi ngaku han na'a <noise> nakovayo nakana, na'a konivao kiti yunden nakunaku kuku kenjode nuu xa'a njan ini chixua tu tunjani va'a inio chi xuu ma'a mavio ichi va'a ma'a nio ichi vii vii xunjan kuja kanxaña.